Asoda leedama bongel waawi wiiɗde kessol, foti naatude leydi ngal. Hokka kessol ngam jamɗude e hoore. Hokkira walla yaltira leydi ngal ngam nafaade. Naftu tuma waɗi, wiiɗi ngal ɗum e ko ɓe fiyaama. Jooɗi ɗum kadi e kanɗe, ɓurta ɗum. Jooni aɗa waawi goonga